בערך פיר מאל א חודש, וואס איז איין מאל א וואך. און יעדע מאל צאל איך צוואנציג דאלער וואס איז רעגולער.